ควรได้ เพราะว่าเกษตรกรลางคนกะได้เงินน้อย กะสิน่าสิต้องได้รับสิทธิพิเศษในการกู้เงิน

ต่างกันตั่วเนาะ อยู่ อั่น เคาน์เตอร์เขากะเว้าดีให้คำแนะนำดี เฮ็ดกะเฮ็ดง่าย แต่ call center โทรมาน่ะกะเซ้าซี้ เฮ็ดตามกะบ่ทันกะมันบนออนไลน์เนาะ มันกะซับซ้อนมันบ่ได้เห็นหน้าคน

มันกะบ่ได้เข้าใจง่ายปานนั้นดอก มันกะมีศัพท์เฉพาะเขาเนาะ คันบาง ลางคนเขาอธิบายบ่ดีกะกะบ่กะจักแหล้ว

ซ่วงเทศกาลคนซ่วงไปหลายล่ะเนาะ มันซ่วงรอคิว อั่น ท่านานจักหน่อยแหน่ พนักงานซ่วงสิหัวหมุนอยู่ดอก ซ่วงสิฟ้าวสิฝั่ง

เอ่อ ญ้อนมันบ่เห็นหน้าน้อ มันกะโทรหากัน ลางเทื่อเขาบอก กะกะบ่กะว่ากะต้องเฮ็ดจั่งใด มันบ่ได้ให้ไปพ้อคนอีหลีคืออยู่ อั่น อยู่เคาน์เตอร์ มันกะสิยาก

มีเรื่องหยังกะไป เคา อั่น เคาน์เตอร์แหล้ว call center มันบ่ มันบ่ค่อยกะเนาะ คนบ่ค่อยกะว่ามันต้องโทรไปเบอร์อิหยัง คันมันบ่แม่น อั่น คนรุ่นใหม่ มันกะบ่กะแหล้ว อ๋อ

มันโทรมาตอนมันยุ่งน่ะ กะบ่ได้แบบอยากเว้านำจัก จักน้อยดอก เซ้าซี้มักเซ้าซี้ จักขายโปรอิหยังบุ

คันบ่มีเวลากะบ่ท่าแหล้ว บ่ซั้นกะไป อั่น อยู่สาขาเพิ่นโลด บ่ บ่ท่าเว้า อั่น หม้อง call center ดอก มัน มันยาก

สำหรับเฮาที่มันเป็นคนรุ่นใหม่เนาะ เฮาอาจสิสะดวกแหล้ว เฮา อั่น เขาอุตส่าห์ อั่น ติดต่อมาเนาะ แอป LINE เฮาเฮ็ดได้ง่ายล่ะ เขาอาจสิไลฟ์หน้าจอให้เบิ่งสิเฮ็ดตามได้ง่าย คันมีปัญหาเดะ

ระบบอัตโนมัติลางเทื่อมันกะบ่กะเรื่องกะราว แต่ว่าคันเฮ็ดให้มันดีมันกะน่าสิแบบกะได้หลายอยู่

วันหยุดข้อยกะนอนกะมื้อเลยแหล้ว พักผ่อนแหม มันเมื่อย แล้วกะมาไถ TikTok เบิ่ง YouTube อ่านนิยายไปซั้นล่ะ

ลางเทื่อแม่กะกะออกไปตลาดกะไปเดินนำเลานั่นล่ะเดินเป็นหมู่เลา แล้วแล้วกะกลับมาบ้านมาหาเฮ็ดแนวกินแซ่บแซ่บ

ตอนนี้กะเป็นนักศึกษาอยู่เนาะ ญ้อนบ่ได้อยู่หอกะให้แม่ขี่รถใหญ่ไปส่งอยู่มอซุมื้อนั่นล่ะ บ่ได้ขึ้นรถประจำทางอิหยัง กะมัน มันกะเอิ้นยาก มันกะบ่ได้สะดวกปานนั้น คัน Grab มันกะแพง

บ่ได้เข้าดู๋ปานนั้น ปีนี้กะน่าสิเข้าเที่ยเดียวตอน อั่น เมษาไปเฮ็ดบุญอยู่วัดเนาะ กะสงกรานต์ บ่ได้ไปบ่อยบ่อยปานนั้น อยู่บ้านกะบ่มีผู้ใดไปวัด

กะ หวัดดีจ้า กะนี้เป็นจั่งใด สำบายดีบ่ อือ สุขภาพเป็นจั่งใด ไปหาหมอมาหมอว่าจั่งใดล่ะ กินข้าวไปจ้า คันถ้าได้กินกะมากินนำกันเด้อ

กะมักวันหยุดหลายตั่วเนาะ ได้พักผ่อนเจ้าของน่ะ กะมีกิจกรรมเฮ็ด หาหยังเฮ็ดผ่อนคลายสมอง ไปเรียนมาเบิดมื้อเนาะ วันธรรมดาแหม วันหยุดกะกะหาอิหยังเฮ็ดที่มันบ่เครียด

หวัดดีจ้ะ อาจารย์ อาจารย์เป็นจั่งใด สำบายดีบ่ จำหนูได้บ่นี่ ตั้งแต่หนูจบไป อั่น เด็กน้อยเว้ายากบ่ล่ะ เทียบกับรุ่นหนูน่ะ

กินข้าวแลงแล้วกะไปย่างเล่นจักหน่อยให้มันย่อยแล้วกะมานั่งเบิ่งหนัง เบิ่ง YouTube เบิ่ง TikTok แล้วกะจั่งไปอาบน้ำ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

กะสิสนิทนำแม่นั่นล่ะเป็นลูกสาวใหญ่ กะเว้านำเลาได้เป็นผู้หญิงนำกันเนาะ กะไปตลาดเป็นหมู่เลามีเรื่องหยังกะบอกเลาเว้ากันได้

กะมีกันสี่คนนี่ล่ะ บ่แม่นครัวใหญ่ มีพ่อ มีแม่ มีกะแล้วกะมีน้อง

กะเบิ่งหนังนำกัน ไปกินข้าวนำกัน ไปซื้อของ แล้วกะไปแล่นยามแลง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

มีพี่มีน้องกะสิดีกว่า ยาม อั่น เฒ่าไปกะสิมีผู้ใดปากมีผู้ใดเว้านำอยู่ กะสิกะเหลือกันได้

ปู่กับย่ากับตากะตายไปแล้วเนาะ กะมีแต่ยาย ยายเลากะเฮ็ดได้หลายอย่างเฮ็ดกับข้าวกะแซ่บ แข็งแรง หาอิหยังให้กิน

กะมานั่งกินข้าวนำกันนี่ล่ะ มาโฮมมาตุ้มกัน เว้าเล่นเว้าหัวไป อัปเดตชีวิตเป็นจั่งใดแหน่กะนี้

กะบ่ได้มีหน้าที่หลักหลักดอกส่วนใหญ่แม่กะสิเฮ็ด อาจสิเฮ็ดกับข้าว ลางมื้อกะตากผ้ากะเลาแหน่ แต่ส่วนใหญ่งานบ้านเลากะเฮ็ดเองนั่นล่ะ

กะน่าสิสงกรานต์นี่ล่ะ ได้ไปพร้อมหน้าพร้อมตา ลูกหลานมาตุ้ม มาโฮมกัน ให้ผู้เฒ่ามีความสุข

กะอยากขอบคุณทั้งสองคนนั่นล่ะทั้งพ่อทั้งแม่ แม่กะดูแลกะเลี้ยงดูกะ พ่อกะเฮ็ดงานส่งเงินมาให้กะกะ

ไปเที่ยวบ่อยสุดกะน่าสิทะเลนี่ล่ะ มักเบิ่งทะเล เล่นทะเล ไปกินอาหารทะเลอยู่นำกันกับครอบครัว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

ให้เจ้าของบ่ขี้เกียจก่อนอันดับแรกมันจั่งสิ มันจั่งสิเก่งขึ้น มันจั่งสิขยัน มันจั่งสิได้เกรดดีดี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

กะน่าสิปรึกษาแม่นี่ล่ะ เว้านำง่ายที่สุดแล้วอยู่นำกันมันกะเว้ากันกะเรื่องกว่า พ่อกะเฮ็ดงานเลากะสิเครียดเนาะคันมีปัญหามารุมเร้า

เป็นคำครูสอนสมัยประถมมัธยมที่ว่า เก่งบ่ย้าน ย้านคนขยัน

ครัวใหญ่มันกะตุ้มมาโฮมกัน มันกะมีสีสันเนาะ กะเทศกาล แต่ว่าแฮ่งคนหลายปัญหามันกะหลายคือกันนั่นล่ะ

กะเฮ็ดเท่าที่กะเฮ็ดได้นี่ล่ะ หมอเพิ่นให้เบิ่งจั่งใด กะกะเฮ็ดตามเพิ่น ยามหมอนัดกะพาเพิ่นไปหาหมอ

ส่วนใหญ่กะแม่เฮ็ด เพราะว่าแม่เฮ็ดกับข้าวแซ่บ เลากะสิคิดเมนูใหม่ใหม่ซุมื้อ มีลางเทื่อกะกะเฮ็ดเองแหน่

มันกะอุบัติเหตุเนาะกะกะบอกเพิ่นไปตรงตรงนี่ล่ะว่ากะเป็นจั่งใด เพิ่นสิได้กะกะ เพิ่นสิได้มากะกะได้ ส่วนเรื่องหลังจากนั้นกะจั่งเคลียร์กันจั่งเว้ากัน

ไทบ้านเพิ่นกะมักสำบายนั่นล่ะ ไปอยู่นำเพิ่นเอาเงินเพิ่น ส่งมาให้ไทกะกะ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

ให้เจ้าของมีงานการมั่นคงกะพอ มีเงินเลี้ยงดูพ่อแม่ยามเฒ่า

ครอบครัวบ่แม่นแค่บ้านแต่เป็นสมาชิก เฮาสามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ ยามทุกข์ยามยากเฮาเฮาเหลือกัน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

ล่าสุดไปเบิ่งปีก่อนกะ Avatar สองนี่ล่ะไปกันเบิดครัวเลยเนื้อเรื่องกะเข้มข้นดี ฉากกะสวย เอฟเฟกต์กะดี

มักเบิ่งแนวแฟนตาซี มันคือบ่มีอยู่ในโลก มันตื่นตาตื่นใจน่ะ มันบ่ฮู้ว่าสิเกิดอิหยังขึ้น มันได้ปลดปล่อยจินตนาการของฮู้

กะเป็นนักแสดงเกาหลีอีโดฮยอนล่ะ เพิ่นหล่อ เพิ่นสุภาพ คันได้เดทนำกันจักมื้อมันน่าสิดี

ลัดดาแลนด์ ตาย้านที่สุดแล้วที่เคยเบิ่ง จักสิเกิดอิหยังขึ้นภาพกะวังเวง หมู่บ้านกะเป็นตาย้าน ปิดตาเบิ่งเบิดเรื่องเลยล่ะ

มักเบิ่งนำหมู่ บ่มักเบิ่งผู้เดียวมันเหงา เบิ่งนำหมู่มันมีหมู่ปากหมู่เว้านำ

มักเบิ่งแนวซอมบี ญ้อนว่าย้านเกิดนำเจ้าของที่เบิ่งล่าสุดกะน่าสิเรื่องมัธยมซอมบีนี่ล่ะ มันได้ลุ้นไปนำเพิ่น

อยากเป็น Tony Stark เป็น Iron Man ในเรื่อง Iron Man นั่นล่ะมันเท่ดี

เกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์ เรื่องผีอิหยังจั่งซี้ ให้พ่อครูไปปราบผีอยู่ในหมู่บ้าน ญ้อนว่าคนอีสานเซื่อเรื่องผีสาง

ส่วนใหญ่กะสิมักเบิ่งแนวกะกะ เรื่องผัว เรื่องเมียกันนี่ล่ะ มันอิน มันตรงกับชีวิตจริงเพิ่นน่ะ

กะเป็นอ้ายมาย ภาคภูมิ เลาเป็นคนกาฬสินธุ์เนาะ กะกะเป็นคนที่มักเบิ่งซีรีส์วาย เลาเล่นเรื่องหยังกะกะเบิ่งเบิดล่ะ เลาหล่อ แสดงกะดี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

กะเป็นติ่งเกาหลีเนาะ กะสิมักฟังเพลงของ EXO เพลงดีซุเพลงเลย ล้ำนำสมัย บ่คือไผ มีความเป็นเอกลักษณ์

ซ่วงนี้ซ่วงสิเป็นเพลงของ Tobii Bad Girls Like You ญ้อนมันมีท่าเต้นลง TikTok เนาะ พอทำนองขึ้นซ่วงซ่วงรู้สึกอยากเต้นตามเพิ่นเลย

เป็นติ่งเกาหลีมาหลายปีแล้ว คันได้ไปเบิ่งกะอยากไปเบิ่งคอนเสิร์ตของวง EXO มันสิได้สานฝันกะนะ ได้ไปพ้อกะเป็นเป็น

แม่ฮ้างมหาเสน่ห์ บ่ว่าสิไปงานใดต้องมีเพลงนี้เป็นอันดับหนึ่งในลิสต์เพลงที่ต้องเล่น

ทางอีสานกะมนต์แคน แก่นคูน บ่ว่าสิออกเพลงใด คนกะกะจัก เลากะมีสำเนียงของเลา อีสานแบบเนิบเนิบ

มักเบิ่งอยู่เฮือนมากกว่า อยู่เฮือนเฮือนเฮือนมีลำโพงดีคือกันนั่นล่ะ ไปโรงหนังมันเฮือนแพงเนาะ มันบ่ได้เบิ่งหลายเรื่อง อยู่บ้านสิเบิ่งเรื่องหยังเฮือนเบิ่งเปิดใน Netflix

ยามกลางคืนตอนว่างว่าง ตอนบ่มีหยังเฮ็ด ยามเล่นเกมไปเฮาเฮาเปิดเพลงฟังไป

ชานยอล วง EXO คันได้ถามเพิ่นกะอยากถามว่าเพิ่นกินข้าวกับอิหยังคือมาหล่อแท้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

Avatar ไปเบิ่งโลด เปิดโลกใหม่ ภาพกะสวยเอฟเฟกต์กะดี ดีเบิดซุอย่าง

มีผลหลายภายในหนึ่งถึงสองนาทีเนี่ยคันเพิ่นเฮ็ดให้มันดีให้มันน่าติดตามคนดูรู้สึก โอ๊ย อยากติดตามเรื่องราวต่อจังเลยกะอยากไปเบิ่งในโรงหนังมากขึ้น

เบิ่งนำแม่กะรายการนักร้องข้ามกำแพงกะพอได้เดาว่าเสียงผู้ใด ได้ลุ้นไปนำเพิ่น

เดี๋ยวนี้บ่ค่อยได้เบิ่งหนัง แต่คันแต่ก่อนกะเบิ่งแต่หนังช่องเจ็ดนั่นล่ะ แนว action แนวบู๊น่ะ สีสด ภาพสวย แต่ก่อน เนื้อเรื่องนี่ อู้ย ม่วนคัก

ส่วนใหญ่บ่ค่อยเบิ่งกันแล้วล่ะ เด็กรุ่นใหม่น่ากะไปเบิ่ง YouTube เบิ่ง TikTok ไปซั้นล่ะมีแต่ซุมเฒ่าเฒ่านั่นล่ะเบิ่ง TV อยู่บ้านเนาะเพิ่นบ่ได้เก่งเทคโนโลยีกะโทรศัพท์กะบ่เป็น

ล่าสุดที่ไปเที่ยวกะเขาใหญ่ อากาศดี วิวสวย คืออยู่เมืองนอกนี่ล่ะ

กะอยากแนะนำให้ไปเที่ยวอยู่เลย ทางนั้นมันกะอากาศดีกว่าอีสานภาคอื่น มีตลาดคนเดิน มีแหล่งท่องเที่ยวหลาย

มักไปเที่ยวนำหมู่มากกว่าเพราะว่าประหยัดกว่านำ สิไปพักอยู่หม้องใดกะหารกัน สิกินข้าวกะหารกัน ตอนนี้บ่ได้มีงบประมาณหลายปานนั้น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

อยากไปเขาใหญ่อีกเที่ยหนึ่งญ้อนว่าทันได้เลาะเบิด บ่ค่อยได้ไปเที่ยวหลายหม้องปานนั้นคันไปนี่กะอยากไปเที่ยวให้หลายขึ้น

คนไทยใจดี มีหม้องเที่ยวสวยสวยหลาย มีกับข้าวที่แซ่บราคากะกะ

อยากไปเที่ยวญี่ปุ่น เพราะว่าบ้านเขาสะอาด สงบ แล้วกะมีมัตจะให้กินนำ

อยากไปเที่ยวญี่ปุ่น เพราะว่าพ่อกับแม่อยากไปญี่ปุ่น อยากไปกินซูชิแบบออริจินัล ไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่มันสวยงาม อากาศสดชื่น ไปเบิ่งภูเขาไฟฟูจิ

ขอนแก่นกะสิวัดหนองแวงนั่นล่ะวัดเก้ากะขึ้นไปนี่ โอ๊ย เห็นวิวเบิดซุหม้องซุบ่อน ภายในกะตบแต่งสวยเป็นวัดใหญ่เลยล่ะ

ต้องหน้าฮ้อนฮ้อนเดือนเมษา เพราะว่าจัดเทศกาลสงกรานต์อยู่ถนนข้าวเหนียว เป็นคลื่นยักษ์ มีกิจกรรมซุปี ใหญ่เลยล่ะคันมาหนิ โอ๊ย ม่วน

ลองไปย่างภูกระดึงเบิ่งตอนซ่วงหน้าหนาวนี่ โอ๊ย วิวนี่สวยเลยต้องไปเดินจักเทื่อเด้อ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

ต่างกันหลายเติบ ยามฮ้อนฮ้อนฮ้อน ยามหนาวฮ้อนหนาวหลาย มันฮ้อนไปสุดซุทางนั่นล่ะ แต่ซุมื้อนี้มันฮ้อนฮ้อนกลางกลาง แปรปรวนไปเบิดแล้วล่ะอากาศน่ะ

โลกเฮานี่ล่ะมันสิไปก่อน คันเฮาเฮาเฮาเป็นสุขภาพ เป็นหวัด เป็นไข้ ปรับเฮาเฮาบ่ทัน

ยามหนาวหนาว หนาวหนาวตอนนี้กะใส่เสื้อแขนยาวมันกะอยู่ได้ล่ะ คันแต่ก่อนกะต้องพกผ้าห่มพู้นแหล้วมาโรงเรียนน่ะ

ลางมื้อปกติกะบ่ได้เบิ่งปานนั้นดอก คันมื้อใดที่มันมีลางว่ามันฝนมันสิตกบ่อยบ่อยกะเบิ่งอยู่ก่อนออกบ้านนะ ถึง ถึง ถึงฝนตกกะต้องออกคือเก่า

มันกะบ่กะว่าสิเฮ็ดหยังก่อนแหล้ว กะต้องปลงตั่วเนาะ คันมันอันนี้แหม มันเสียไปแล้ว มัน มันกะเสียไปเลย กะต้องให้ อั่น รัฐบาลมากะกะตั่ว

ส่งผลหลาย คันอากาศฮ้อนมันฮ้อนหงุดหงิด มันฮ้อนหนหวย สิเฮ็ดอิหยังฮ้อนบ่มีอารมณ์สิเฮ็ด คันอากาศเย็นฮ้อนอีกเรื่องหนึ่ง เฮ็ดอิหยังฮ้อนได้อากาศเย็นน่ะ

มักหน้าฝนมากกว่า มันหอมกลิ่นดิน กลิ่นไอน้ำ กลิ่นป่า กลิ่นไม้อิหยังจั่งซี้ มันเฮ็ดให้เฮาผ่อนคลาย คันหน้าหนาวดังมันแห้ง

เบิ่งฟ้าเอาตั่วเนาะ คัน คันฟ้ามันครึ้มมันดำ เฮาเฮาคิดว่ามันสิตก บ่ซั้นมันเฮาสิได้กลิ่นก่อน เพราะว่าทางอื่นมันตกก่อน มันเฮาสิมีกลิ่นฝน เฮาเฮาคิดว่ามันสิมาตกทางเฮา

นี่คันฝนตกอากาศฮ้อนหลายคนฮ้อนบ่อยากออกบ้าน ฝนตกรถมันฮ้อนติด หน้าฮ้อนออกบ้านมันฮ้อนฮ้อนบ่มีอารมณ์เที่ยว

ซุมื้อนี้ซื้อน้ำกะพกแก้วไปใส่เองมันกะสิได้ส่วนลดนำแล้วกะบ่ค่อยกะถุงพลาสติกตอนไป อั่น เซเว่นกะพกถุงไปเองอยู่

กะเฮ็ดให้กะมีความสุข เดินทางกะสะดวก กะชีวิตกะสบาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมซุอย่าง บ่ต้องเครียด

มันกะแล้วแต่ลางช่วง ส่วนใหญ่มันสิเป็นช่วงหน้าหนาว เขามักเผาอ้อย เผามัน เผากะหยังจั่งซี้ มันสิเฮ็ดให้วิสัยทัศน์มันหมอกหมอก แสบกะดัง

บ่มีความปลอดภัย เพราะว่า call center มันหลาย กะเลยบ่เฮ็ดธุรกรรมการเงินด้านออนไลน์

ให้ไทบ้านบ่ติดยากะพอแล้ว มันสิได้เฮ็ดให้คนในหมู่บ้านเขาบ่ผวาพะวง สิได้รู้สึกปลอดภัย แล้วกะมีการเดินทางที่สะดวกครอบคลุมทั่วประเทศ บ่ต้องให้ อั่น ไปเฮ็ดงานไกลไกล

แมวล่ะน้อ มันตาฮักน้อ ฮักน้อย ขนฮักนิ่ม ฮักฮักเหลว ไปไสมาไสฮักพกพาไปง่าย บ่ อั่น เฮ็ดให้ผู้อื่นรำคาญคือหมา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

เฮาเฮาควรรักษาไว้ อย่าให้มันเสียไปไส ให้มันเห็นฮอดลูกฮอดหลานพู้นล่ะ อิหยังที่เขาเฮ็ดมาดีแล้วก็ เฮาก็สานต่อ เฮาสิได้เป็นคนที่มันมีหลักแหล่ง มีบ้านเกิด มีแนวยึดเหนี่ยว

ซุมื้อนี้เน็ตมันไปไว คนกะเห็นหลายขึ้น TikTok น่ะ เขากะเอามาเฮ็ดคอนเทนต์นู้นนี่นั่นมันกะ ได้เห็นคนรุ่นใหม่เขากะ อ่า ใส่ใจกันอยู่

คนนอกเขาเห็นกะน่าสิเป็นบุญบั้งไฟอะเนาะ มันกะอยู่ยโสมันกะขึ้นกะอิหยังจั่งซี้ วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญากะบ้าน